ہمارے یہاں نئی کار بولے تو کتے پیسے لگتے؟ پوچھے تو لگتے ایسا چالو ہوتے پیسے ایک لاکھ کے اوپر سمجھو۔ بہت زیادہ لگتے، جیسے کی تین لاکھ، سمجھو تین چار لاکھ سے تو چالو ہو جاتے۔ کائیں کوں بولے تو کاراں بہت مہنگے رہتے۔ تو اور دیکھنا پڑتا کہ کیسے طرح کی کار تمہیں لینے لگے، اس کے حساب سے پیسے رہتے۔ اور اگر سمجھو استعمال کی ہے پہلے سے، تو وہ بھی سستی رہتی۔ ابھی سمجھو پانچ لاکھ کی کاری لے، تو وہ آدمی کیا کر لیتا؟ چار لاکھ میں ایسا دے دیتا اسے۔ اور دیکھنا پڑتا کتنی پرانی، وہ کتنی بار اسے کیا کیا سروسنگ کرایا؛ اس میں اس حساب سے پیسے ڈال لیتے انہوں۔ اسی حساب سے بولی لگانا پڑتا کہ بابا اتنے میں ہمیں بیچ دے۔ دیکھو کائیں کوں اتنی برا نہیں ہے ہماری کاری، اس کے حساب سے بیچ دیتے۔ نئی کار بولے تو بہت مہنگی رہتی، نئی کار لاکھوں کی رہتی، سستے میں نہیں ملتی۔ دوسری سیکنڈ ہینڈ بولے تو ذرا سستے میں مل جاتے۔